إذا ارتفع منسوب مياه البحر وغطي كل اليابسة غطي الارض كلها ما اعتقد انو البشرية ممكن تنجو او من الحادثه دي الا بي انو العلماء يخترعو مثلا طريقه لي تبخير المويه غير كده ما اعتقد انو الانسان بقدر يعيش في المويه يعني او يحاول انو يعني يبقي برمائي يعني <hesitation> ما اعتقد انو البشرية حتنجو في حالة زي دي مالك انو العمل يدخل ويوجد طريقة لي تجفيف المويه